कोलंबिया एक अइसन देश ह जेहाँ के मनई <noise> वास्तुकला के बहुत अधिक पसंद करेले अउरी अधिक महत्व देले। कोलंबिया के प्राचीन स्वदेशी निवासी कठिन वास्तुकला के खातिर प्रसिद्ध बा। कोलंबिया के मनई परिवार के बहुत अधिक महत्व देले अउरी अक्सर कई के परिवार के साथे रहल पसंद करेले। गांव के साथ-साथ शहरन में भी लोग अपने अपने परिवार के सदस्यन के साथे रहल ढेर पसंद करेले। ओहाँ के मनई अपने बड़े बुजुर्गन के बहुत अधिक सम्मान करेले। कोलंबिया में कैथोलिक धर्म अधिक प्रचलित बा अउरी एकरे साथ-साथ कोलंबिया में पुराने कैथोलिक चर्चन के संरक्षित कइले के पूरा प्रयास कइल जाला।